Nebyë dun, xi'im jedun yaj tëyën juë este ëch wayn nyak ajbyë nyaj kech pëch ëch yë koch dun ti'i kujayayn tyam jedun ñyak jay nyaj kech.